Esya bisinesi musya kyinga abandu bamabya isibangasyakolha keghi sibangasyathunga amaghoba

Kyikabaha omughisa erikania oku bindu ebikabahambako ibo nga bakali

Bakaletha bakatheka abandu bahaghuma abandu ibaletha enhulhakulhana omwa bipindi byethu

Omwa myaka ithano abana baghe bakebya ibamabirighenda omwa masukuru nayi inamabirithunga e buzinesi eyanganyirethera esyasente ewayi eka.

Omwamalhambo wethu abakalhi thwanganaghenda omwa syabusines nge reghulha esyo nyanya ebitunguru aaaaa thwanganakolha ngerisona erilhuka esyonzweri

Sikatanga abandu kukiramuno abasika eryambalha ebikuhi bikuhi esyatanga abojo eryambalha esyabalance

Tukithangirira ebirimwa amaghetse omwanjakya no mwegholho

Ebyalya ebyathukalya thukabighula omwakathali obulikiro

Tukaghulha esyonjimba syapyaka enyama etwaghenda omwamaramiryo itwebosi sihalhi omundu

Bakalhima ebitoke, omuhogo, ibakolha esya business I babya bakaghulya esyonyanya, ebitunguru obuhunga nemyani neryo isyabaletera esyosente.

Bakathekako ebindu ebibibibi ngabakali abali bussa ebyangathanga abana erighenda oku masukuru

Ngasaba neryo inakesya

Kikathusubaya haghuma erikolha emibiri yetu nomundu oyulhakukolha nabi oyo ghukabya wabiri mughanyira neryo emiri yenyu iyaghanda embere